א באלאנסירטע דייעט באשטייט פון פארשידענע עסן צו בלייבן געזונט, מ'קען עסן פרוכט, גרינצייג, רייז און ברוינע ברויט, און טשיקן פלייש, בונדלעך, מילכיגס, יאגורט, מ'זאל האבן אביסל פון אלעס ס'זאל זיין באלאנסירט, און פארשטייט זיך געדענקן צו טרונקן גענוג וואסער.